Ipano, kapano soler: itíis ací, iyeek ací. Itíis yun mëyëlan pënţíj ţañ ngëlamp, <hesitation> itíis yun imënţ yun kay mëyëlan punţú ulamp ulole uwala ngëtëb nanţënko bëraŋësiran porëtabël. Ipano iyeek ací inko yí pelër volëtas yuko pelër uforësa waw. Iloŋ cí ayëlan pënţíj untab umpëmban, ayëlan pënţíj ngëlamp untáajá dí kañan, dusarësëran porëtabël. Eloŋ cí kanţíj utele, kanţíj ngëlamp, kanţíj ufërigo, kësarësiran porëtabël, kësarësiran orëdinatër. Ipano iko pelër uforësa, bí pelër dunk uforësa yunk dí impëlër dun kak uleemp. Kapano kantíis kímeekí voltas kël bandáat senkant volëtas di kayëlan pënţíj utele waw kamënţ kuŋ kaduka bá ţí ngëlan ţan.